Tsi tokui amanas ke kukui guna naan ka puguna, poat ka papan ogua na i numa. Na kakanat gu nin, kani poat na kanat gun in, eit kilok kani poat na kanat mengua in naan pea. Poat ena kao gun- ka ku gun, ne kui amanas guin tokui ke namot guna ih, trensleisin- kui ogua to trensleisin tin naan. Na kui ogun, mangin hahois ogua na ai na ku hahois. <hesitation> Na mangin na kui poit ogua, ai na ku na kui poit. Kani poat, poat na nan guin hahois, hahois nonot na tuan nin neh. Tsi kanihen ke hehen guna, <noise> kain kanihen to kokou, rais, tsiyen, kuban. Kani poat mei asah tsi habinit, ne tuan kokorak as guao kokou tse na tuan kokorak as guao rais. Kani poat kuo ku as mendia ti. <noise> Para in poat, <laughs> mei a komit haban as punai na to trensleisin. Kanat ogun rarao papan tun, kani poat ne kanat ogun nao gun natu, taguh guin munitun tena to tokui nokui. Kani poat, kana naan ne, kui gun tsi kabura siek mamen tsi moni, <noise> hon mamen tsi ka to papean, tsi kanihen nahen numa. Para in poat teyouh, ne kaka papan ogun. Hiring oku ona totot tarih tin tokui to trensleisin ai na ku kui a to trensleisin. Kani poat, poat i mei a trenslate puna, katuun ke kui hangum menguna me pio dina tokui terun ai na ku hatasu ih nahen tin laptop. Poat in edvisa temen me soot on, Lary doyle, poat me soot o nouh, sohis o wik son nonouh na ka mamen, son eyouh son no wan wik. Wan wik inen ye bisi mes oriba men, kui pumamen na tokui. Tokui to trensleisin tse tsek puno men na tokui temen, ribais puno men na tokui nahen tin laptop, tina notebuk, hatasu poit sai tin laptop nika ke kui diba men o koreksin. Tokui pea kukui nomen. Tsi naan me kao na Lary, tokui pea kui nomen. Poat e sioung poit puno nuh, atsi tokui temen i kokoh pore. Men e tuan kui men tuan nin naan pea ai men mu hakap. Kani poat tuan mei mes as on. Kani poat men tuan hango men ka nitsi lain ke kukui mendie men i Kahule ai Poka, nao rimeh me kui hangum mendie men. Son i mei amanas a na pume run, men pose tuan kui amanas omen. Na tokui re, sone kukui hakap ana be na naneen sin hamanas gue kui pugu nai youh. Ai poat e kao na mangin pea tarih, ai na ku kui. Poat i mei a ka puo mangin to kui, na tuan rarao papan ogun tin naan, na tuan e nao gun natu. Kani poat, na tuan na hoat as ogun. Siek tsi habinit numa. Kani poat mei ah rarao papan tun hamanas. Rarao meo papean, nitsi hanuma i peles, rarao merun. Tsio raon papan natu hangum meo kao papean. Para in poat, na ka papan oguai peles. Tsi memes poat tun, ai na ku kui a tin tokui tarih to trensleisin. Ere men kame pore men in tokui pea kao mamen. Tokui to trensleisin, men e huhois sin men a hakap pumen o TTC1 koos i Kahule. Laspla huenu wik, mas boak hanun ona next yia to January. Tanitsi poat i ih poat ena hahanos gua soot puo naan i ih, na haka pore guai na, tanitsi kain tokui ih. Trensleisin mei a sah ai na ku rarao papan tun. Kani tsi lain tun tarih, poat erun e kame do totot to kui ai run dime tara i na ai men mu kui. Ai mei as o nouh, ai men mu ka papan- ka papan omai peles. <noise> Kani poat katuun e interes as orih me nono purun ena tin saha tokui ke namot guna, me nu as da tsi hetaguh tena, poat erun e huhois dina semon terun tsio sah. Nao rimeh, me rangat oria ya kato sin puno nuh to ka eh ai na ku hamatonan erun. Kani poat ne gum mengue run <noise> rarang merun. Nahen to baibol kato sin pune eh- kato sin pune eh. <hesitation> Kame na nitsi pan e tun konanin on, Kani tsi beis <hesitation> beis mei a sah tun konanin purun. niid ne no mas tartara hanon kuru oma teyouh be no haboak hanon kuru no haman- o haman ke kao na nahen to beis i nen. Koma haboak hanon as dibao youh, mei asa haboak pumao man poat eno na tatat oma. Tsi tokui kukui guna ka puguna tin naan yu eh. Katuun temen nao rimeh me nu dia tsi hetaguh tena, tin sait tin tokui ke kui ogua na. Son i mei ah, ai mei a sah, na tuan kaka ku gun. Ka hangum men gun in pemeli, kui men nitsi tokui ke tuan tupot nai toutapa temen nahen numa. Ai youh oku as, mei sai an kan tokui sai a kukui na. Nai kui guba to sait to trensleisin, na kui gun nitsi tokui tin namunitun tena. Kanihen e nomol oku on ke hehen guna. Hare ne rang hakap puguna na, kanihen ke hen ogua na, hare ku as ne hen hanun as punomu kao pan. Mu hanun as am, mu hen hanon sahis mue na. Nai mei ah. Kani poat na hen hanon oguo, kani poat i mei. Ai youh oku as.